Kən kabwi nənguimən gulər bo, gun gʊlər dən nəngaimənən mo sʊwe ko wənya ji nya a chimba məyam a gʊsti, ji nənyaimən ji nya a dartə mo wa yʊlo jiya bwiləmtiyʊ wa tʊgayen wa jəyiyʊ, mən sʊgʊmən mo yinoo karə jiya bwiləmti nya a nəngaimən a nii bwiləmriyʊ gʊkoo n chichiyəng noo mərə nyənkə bən nənga yərəng mən farə mo mən fawe chəmər, bwe me bwiləmang "i" bətəbbi a da bəsʊ me bwiləmang məhai me chəmər we yəmbə ji mən ka mʊriya, yəmbəgin bən dəgiwa ki bən nyawi, jən vʊnnə n siyʊ mən ka gai go nyəmkəng biika ba kwistɨre kə mə kə marə mo mən nənya mo nyənnə, moo bən dʊwa le, mən sʊgʊmən jiya mənatang a bʊniyʊ mən. Ka mən chichi go nyən kəng mən chʊrə gʊni ka dəgiye n dəgiye go nyən kəng gu gə bagə nənga gʊlər go nənme birə mo məna yəmbi ga mo, wo mo nən me go nəgənne təmrang, mo gə bə gə ni mən chwriwə gʊn go nyənkəng yigi nyang ni ni a bemən nən chəmər gu be nən, təmiye mo be rə chəmər jə nan nən, ba tugun, mən sʊgʊmən yəmbə nyam a koli a nya fumfum, fum me rə gʊ əbn dʊwi, nfʊm merə ji bən nəngai, nfʊm yənbə nyənkə bən nəngərəng, n fʊm me mənə jər tung, ni mun chʊriwə a nii chəmər də mən chərəndəng kən taʊ məksate, kən taʊ yəlang kən tau dʊlgai, kan taʊ finang mən sʊgʊmən yəmbə nyan kən taʊ mə məksare. bərə kə wʊlai mə mʊwa mʊra yʊbi mʊwa mʊra kʊnang ni w ka be jəgi, mə sʊgʊmən dəb chəmər də mən chʊ rəng kən mwa sək gərəng kən dirə bwe miyʊ a kanda yʊnongnəng, yigi a randa yʊnongnəng di nəbbən yənte, ne batalte, nswimən chəmər da yʊnongnəng mər chəmər, chəmər hən a dʊtən dəye gəre nbe nəngu jiya daʊtəngəri mən sʊgʊmən yəmbən yam mo yʊnoo a wai kowaiwe bwiləmri kari mən furi kən bʊna jibən sʊwen, nənga wʊnan ya, gʊno jiiga, məksa ga, yəlyəlanga kətə yəm gʊji ga nii kawa gʊ yʊbi Iko wagʊ kʊnangki najii mən kakʊ nangyi tʊgun ki mən sʊgumən yəmbə nyam ka ləmgərəng ka ləməngərang, nui ləmang deni nənga məksatə bwiyamiyʊ, dʊlga bwiyami yʊ, jʊnglo bwiyamiyʊ bərə ki mən chʊ kən jəgi a vuwi kən nii bwiləmangji, kən ne bwiləmangyi a bwe miyʊwi, bərə ki mə hai hi ma mən ka bwiləmangyi na bwe me bwiləmangyi nənga da mə me bwiləmang, bərəki bwe me bwiləmang ki ne ka bwa, kən nyu bwi ləmmi, kən nənga bwiləmri, kən wʊna deni, sʊwangto karəgʊ ji nyang chichi mən nənga kəma rang mo bən nənga mo nyəne nigəra nənu a sʊwa jəntələnni wa sʊwi ku ki wa gwing niwʊ mən chʊnri wə <hesitation> jəri mən diya sʊr anyən kən chigʊ mən rə bagi nəb bʊsʊ kə go bə nən nʊnyiyi tagi kai. Kən dəyəng kən nʊng kai hiyəng di nʊng kai hiyəng ko nyənkəng mo n yəktə nerəng go ooo be, kən yəgiyəng, yəgi ko nyən kəng go karə jiya be nənjin nʊra dəjimmi, jiya ba nən jiyʊ tə nənga tʊgurang karə tʊgurung kə nigəra tun təm ba nənəm a jəge tʊga wʊtəm gəri mən di mən nənga məsarang nənya məsarang kə kən nən nyu sari wʊbən rəgi go bən dəmən ga kəmə sʊtənnə nəmhəm mo bən dəmən go bəm dəmən no bən dəmən go nəye dʊnda mʊn, kən dəb dʊnda miməng kən na banangə məng ka mʊta dʊnʊng, swimənəyo fə sibini kəno mo ooo go be karə gʊni ti gw ga məsa bəbəni go begai rə mori, be rə moriyəng kə be təʊ məsarangəng, mən sʊ gʊmən yəmbə nyam, dabərə kə murang mo bən nya nyu terni, mo ən nya nyu suu jəni gəri, mo bən nya nyu sarə jəni rəgəki nyanka a tʊgarang rə <hesitation> nyatang rə tʊga rang ka ta jiyʊwʊng kə nən bə nən nyu mən ka jiya məsarang ki bən be bən nəbən netə kwakwan gʊ ko go nyenkəng kən sʊbəbənə mo nən yəta bər, kənəng gʊnəng kənəng jiya bərəng, nən gun nən diya bər go nyən kəng, nən yigi go nyənkəng mən ke chən mər nəhənnə rə nyu tʊrni "nyu tʊrni" mən sʊgʊmən kʊ nyənke hur kən dəbe nyu mən chʊri be mən sa jəni rəya kai, kən nəbən rə chəmər netə fʊrtə nʊ tə nʊ a jər kwan a kooli mən sʊgʊmən, mən gʊnoraji a bər gunpraji mən dulga re mən nənga. bwiləmri mən məksare mən junglo re mən sʊwʊrə mo a ka tʊgʊranywə nyanke a gʊsʊtəng mo bən nya ni ba tʊga ben nyayəng mən məksure mən sʊgʊmən yəmbə nyam kən nya tʊgʊ rang deni kabe tʊgai kʊ mən sʊgʊmən dʊtəte maiya bwiyʊ te sa'a rə bwimi, ditənbəra gʊmo saimən, sa rə bwimi, bətəmha miyəm ka mən sa tənne ka mən tʊga nəb bənkə ni gəra gʊ ga tʊgʊ bən, tʊgarang ka gəng ka tʊgui, tʊgarang ka gəng ka dəgi kʊ kən yʊlo ni mən tə jəniyu